هي التكتوك والإنترنت هذا الفيسبوك هذومة أمبراسيب الصغار ما نعطيهلهمش أنا جاتسة نشوف توا الصغار يستعملوا فيه أكثر حتى من الكبار وجاتيسي مشكلة مشكلة جاتسة تواجه في العالم شيء كبير ياسر أمبراسيب مممم نحيوها جملة.